Untuk busa matua sona ana butuh waktu jam esa losa jam dua untuk latihan tunga faik. Kalo busa anana sona ana butuh waktu menit dua hulu losa menit telu hulu boma busa lasik sona ana butuh latihan kada fananak.